Karazana firenena maro araka izay fantatro an. Misy ny Madagasikara mazava ho azy, Lafrantsa, Etazonia, Sina an, Japana, Brezila, Aostralia, Kanada an <hesitation> Rosia an <hesitation> Afrika Atsimo an, Alzeria, Arzantina, Meksika, Angletera an, Portiogaly, Espana, Kenya an, Afganistana <hesitation> Islandy an, Pakistany an, Korea Atsimo sy Korea Avaratra an